டாக்டர் எலினோர் வான்ஸ், ஒரு புத்திசாலித்தனமான ஆனால் விசித்திரமான வானியற்பியலாளர், ஏலியன் ரேடியோ சிக்னல்களைப் புரிந்துகொள்வதில் பல ஆண்டுகளாக செலவிட்டார். பெரும்பாலான. விஞ்ஞானிகள் அவற்றை அண்ட சத்தம் என்று நிராகரித்தனர், ஆனால் எலினோர் வடிவங்களைக் கண்டார், திறக்கப்படக் காத்திருக்கும் ஒரு மறைக்கப்பட்ட மொழி. பல வருட அயராத உழைப்புக்குப். பிறகு, அவள் இறுதியாக குறியீட்டை உடைத்தாள், வெற்றியின் ஒரு கணம் விரைவில் குழப்பத்தின் சூறாவளியாக மாறியது. முதல் செய்தி எளிமையானது, வாழ்த்துக்கள். நாங்கள் தகவல்தொடர்பை நாடுகிறோம். அதைத் தொடர்ந்து சிக்கலான கணித சமன்பாடுகள் மற்றும் குறியீடுகளின் வரிசை, மனித புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு மொழி. இருப்பினும், எலினோர் இதை எதிர்பார்த்திருந்தார். அவர் ஒரு உலகளாவிய மொழிபெயர்ப்பாளரை உருவாக்கியிருந்தார், எந்த வகையான தகவல்தொடர்பையும். பகுப்பாய்வு செய்து மொழிபெயர்க்கக்கூடிய ஒரு சாதனம், அதன் தோற்றத்தைப் பொருட்படுத்தாமல்.